Pi mparari na lingua nova è mpurtanti sia studiari ca stari cu chiddi ca la parranu. Accuminciari cu discursi curti nta la lingua ca si voli mparari. È mpurtanti macari ascutari musica, vidiri pilliculi e leggiri libri nta la lingua ca si voli mparari.